कोई कोई दन आश्या को भी आवे जीमे आपन से पूछे के तू मोट सायकल। चलाबो पसंद करे के जीभ चलबो पसंद करे। <noise> तो आपन फेर ऊ मनक से खेवा के यार भई भाया मेई तो। मोट सायकल चलाबो मजाकों लागे क्योंकि मै बा चालता भी आवे। आपन उमें हाथ से रेस खेंच सका अर ऊनिय हाथ से मोड सका कलेज भी उमें ही रेवे। अर पांव से ब्रेक लगा सका आपन ऊनिय जल्दी संभाल सका। <hesitation> पन जीभ में कई होवे के आपन उमे भीत्तर पेक बेटियां रेवा। उमें पाइया नि दिखे ऊनिय मोड बा में थोडसिक परेशानी आबे। <noise> उमें पग से ही रेस दबानी पड़े पग से ही कलेज अर पग से ही ब्रेक दबानी पड़े। अपने हाथ में तो ढेरों ही रेवे। अर मोट सायकल में सब काम हाथ में रेवे जिसे वा बढ़िया लगे।